Eyina bhai a’rhore bora ba bhaka rakar ba do ehere humor ers ikepomare, bado ere humo eche higwa, jado ere humo edare igari jeke zzub etan atanmo bhanai a’ehore ora bado ehere humor eron bhoven a’osi rohan rohan a’rohan kasen kasen nto dan kasen kasen. nto dam kasen nta kara che igboro sara bhanai bho bhanai a’ehore hekpere bhafi omo voi atan higwa sire bkos ozama retor sem soja ahumo ragwa anya yio jara rum a rum, ragwa anyanyi sara bhanai bhafi rofi rahon. rona ate roro onan mona mmo bhana ntara fi bhanai a’ehere bha higwa igbore sa kara che nta humor ragwa anyayi mmache higwa si bhanai a’ehub a’harara anum nzen be nyoja nhara nkor ehubho san kor ehure evevi san bhoro nmere je bhanyi abere nvabe nta toi sa bha term nvobhere be ara onor oso kubhe nan radere bhifum mman vobhere be bhinfi bhikpa kpo nro bhanai bere bha rohon bha na bhere bhanai ba bha kahskaha re sei bhadamadam humana be nfi bha bhoven kwen kwen sa bhin mar ova kwokwo or gwan anum so omar ova kwo kwo nhumo bhanaibere bhena rapia ahuru vere mmara are har mmara ave nah. Ora bhạnai ehub ạhararare Bhanai ihub abemabe mene makubho ntoja sa zamaa ihure sa bhoro ara vob ihu jire inabhere bhai ihubere ora be ba hara bhe kua hens bhe a’uya ahumo be akuwa hena bhe a’ya bha hekpa ado. Nzia ava bhanai a’kwo bhanai akwo anum san zen be ntoja nhana nhumo be nron bhoven a’osi egba hivun ovoi are be hekpere mma nam bhoven a’osi. Bhanai hubha harara re mmora homovoi bhodom be he kpere eyina adobe sere yina ihub jen iva itar se kor ani eruere enara bhanai bere san kaden habha rumana sara bha bara bharefa nefane sara omovoi ani mona egba evi evi san vo bhanai hube re san tom nyi fon ba fon a’bum tom nyi bhatuma bum ba bhamuna maro ntara va bhavi fon a’be ekpa mme dane dane be mmara rapin a huru vere ama pa ntaa kwokwo oro mare hovob a’ifam a’don mmo rofi rapin a’huru vere. Inai bho sa mare rapin awuruwere so ja ara gwa gware gwo roja aro ekpa sara rotor ekps enyi bha hiso ronabhere hido re pi anio mma hara bha nye yia rase ja ra bha humor bhanambe. Tongho ntansan zeunor tongho ntan san zennor bhanaihub aharara ahara bhevoi bha bhaxuma rapin ahuru vere bha hekpa iso a’kwokwo gwo muno mare. bhose hanne bharu fara pin a’huru vere nyi Bhano babhan fora fore onor a’gwen gwun fora fore sa bho zebho. mma anumene nhumo hobo akum nuo bho ntar bhonyi bhoro. Vi gwan a’gwo ntasa a’vire ton kpan akpan a bhan abhan ntoja otaro egba rejr jem ani gofone ba bhakua bhamare ne ahara bha ku bha hi fam are me bho bhonyi e rase piri nfasa ku bha hifam a issa sa bhonyi rase bhonyi rase jenara radu dura dudu gwan opo mare osang henabhe hrkpa rapin a’woru vere haro tor bha hiso aru ara evana a’nai ehubharara ja bhana bhovi bha hidore, ranai jem sare voi rafefi ranang bha ohora. Bhanai ihub etoti jazama bha pin a’pin habha kaha bhanai hub a hararare bha kubho ba bhara e e e bhara e ehunu ehunu bhara ehunu ehunu abere bhara ehunu ehunu bha yen. bhanai a’higwa oche masa bha karaka kpoi, so ra ba aggrey bhara kpai bhayen asi bhanai akwo kwo sabhara e e bhstato bhanai akwo kwo bhara bhatato bhayen bhayen ntara yen beh. Ani mona an abere ovoibe bharum kasen ozara nyon kwa ka bha humo be bhọji Ovavoibe bha subhere akwo gwere mma bhanaibere mmanabhere bha hekpere avanyi dor mme kuhan eke re kpam kpam mme kpare domene rafane fane bhanai akwo kwo bhadam bhare sere hozubh ntara humi be mma zub resere bhadama nta humo be anang higwa eresi osi bhanai akwo kwo bhadam nta huma ana eh ahumo be ana rohob ewa rohob ewa mahararota ara bhanai akwokwore hogbadan ntara humo bhanai akwokwo mma humo ana beh bha humo be mma humanan eee erasia a a'ovunavune eto jen jara je kahakoha rehora ora nta bhanai akwo kwi onang je edemene bhama ewamawamene bhanai akwokwo ora evana ja bhanyi bha bharoron sere.